To walaa gravity kam wonay yahdu wartay kuugal, ngam mootaaji maa yahuki mootaaji fuu wartay kuugal, nden boo hiiɓɓe ngaɗay ka torraago, ammaa belɗum maajum kannjum woni, ta a yiɗii a meemataa ndiyam, ta a yiɗii